Bueno naha nictouas ino, para cuali niyecas para cuali, para cuali mas chicouac naha, naha nicus ino, ino pupatlah, ino alache, ino queltunileh, ino eh ino tlahtlauyoh, popoyic, ¿tlica? porque ino, ino popoyic, eh, ino queltunileh, ino este, eh puapatlah, eh, ino este, ino quimaca mm mucha fierza, eh, to, tocuerpo, eh, amo, amo nicniqui ino nitlacus, ino nitlacus ino ino sal, ino salchicha, ino eh jamón, ino eh eh este, ino amo nic mo nicniqui porque nuestro cuerpo amo que amo quichibililia nionqueh niontleh, niontleh macamo eh, macamo te tetlacusqueh ino san cuali matitlacusqueh ino, ino pupatlah, ino que, ino alaches, ino queltunileh, ca cuali ino ca ma maquichichiua nosouau, maquichichiua ino popoyic, ino tlahtlauyoh, ino este ino alpiexu, eh, matitlacuca san cuali, este matitlacuca ino tlaxcali, matitlacuca ino, ino este, ino quelites, ino quechibililia eh fierza pa nuestro cuerpo, eh, matitlacuca este san cuali, matitlacuca cuali, matitlacuca ino, porque este nuestro cuerpo quimereceroua ino fuerza, ino eh, niechmaca mucha fuerza ino nechmaca eh maque maque eh, no quiemah eh, ca cuali mat matitlacuca para nuestro, nuestro cuerpo, quiemah quipiayas fuirza, para para neh nec nequi para san para cuali eh neyas, pa cuali neyas, pa cuali, quiemah, eh, quiemah que quiemnechmaca fierza, ino cuali ino matitlacuca tonoxtih tonoxtih, para cuali pa cuali quiemah, te quiemah totasqueh.